Për fërtese bin i dent ëntà che vade avanti e ëndarera, sü e giü cun lë spazzolino fin ch'a sun ben pulit